Ñy raha nisy taminy ñy tantarany Beliziky moa: ñy famoroñany Beliziky ñy tany ho firenena mahaleo teña taminy ñy tao telopolo no ñy valonjato no ñ'arivo, tafarany ñy revôlisiôn Beliziky, <shushes> talohan'izay tañatiny ñy fanjakà ôlôndey Beliziky aminy ñ'ankapobeny, faritsy nanday ny ñ'añara hoe fanjakany eterilendy miharo raiky.